أنا نفضل الموسيقى لهاد هادئة تعود شوية حب ورومانسية او ما تعودش فيها العياط يا سر تعود هادئة شوية، و تكون حساسة فيها الإحساس او فيها الحب او الحنان، او <hesitation> في نفس القوة في نفس الوقت تكون فيها شوية نوع من القوة ما يعودش فيها ملاهقين ليل وطحان، لازم يعود يعرف يتمعشق شوية.